عندى كثير من الهوايات مو- مو شى معين ، لكنى بحب القراية بحب الكتابة ، <hesitation> بحب أشوف أفلام اا- برسم أحيانا ا- مو شغلة معينة ، أحيانا أقضى وقت فراغى مع أولادى ، ممكن أطلع شى مشوار ، لكن ما مابو شى معين بساويه.